संघटिया आ परिवार से हमणिके बेसी टाइम कहेल बिताया क चाही । कहेके ओकैन्से टाइम बितायला से मतलब किसियों दोसार चीज निमन हेटेनब । ओकैना से टाइम बीटीयला से निमन कहेसे जताना दुख दर्द बा न मान के पूरा किसियों सुनबा ओकैनके निमन से सुनी बात सब बुझी । आ निमनू उपाया दी ओकर कहके हाइसे करएबे त हाइसे होताऊ । हैसे सुझाउ दी हाइसे कार्बे त हाइसे निमन होई हाइसे कार्बे त ठीक होताऊ । टाइप के सब किसियों समझाई उहएलगी फॅमिली आ संघटिया सब के कहियों वे फाइल मे न बिसरायके चाही ओकैनके बहुत मदत करिए । सब से पहिले त फॅमिली आ परिवार क कहियों न बिरसे के चाही उ के बाद संघटिया सब के परिवार फर्स्ट होगेल उ क बात सेकिन्ड संघटिया सब के । परिवार क लागि किसियों वी प्रॉब्लेम किसियों समसाय परलख साफ आगड़ी रहेके परलख कहियों वी पसादी न हटे के परलख । संघटिया सब के वी लागि कहियों वी आगड़ी डट रहेके चाही पसादी कहियों न हटे के चाही किसियों वी प्रॉब्लेम परलख सीधे आगड़ी आयके चाही ।